Për qen të energjikë si Labradorët ose Border Collies, mund duken më shumë se dy orë ditë ne, ndërsa racat më të qeta ose qentë të plaka mund të kenë bëzonj për spasjata më të shkurtra dhe më pak të forta.